نفضل نشوف فيلم وحدي خير من نتغذى وحدي، خاطر الفيلم يعطيني فرصه باش نركز على القصه و النوع لنحبها و ميحتاجش نتفاعل مع الناس، أما الغذا نحسو ديما يكون أحسن كنكون مع الناس، نشارك الهدرا و الضحك <hesitation> الفيلم نقدر نكون مع روحي، أما في الغذا نحس بالمتعه كنكونو جماعه خاصة كنكون الجماعه قدي من نفس عمري فنكونو في نفس التفكير و نفس القصرى.